Ēni ucaméné éfaaŋ éraaj négool, aw béŋaar gañéni nujook édaaj ya, nuŋéés étégum ya léhiléhi, yajumé éfaaŋ édaaj yayu, nak uŋayo nufaaŋ édaaj yayu, miin éfaaŋ yo jaraam étiiŋ taan ucaméén yo mé kinding ukaat yo mé. Oli babé éni ucaméén éfaaŋ édaaj négool, nak ukaan mémé nuju ufaaŋ yo bu taan ucaméén yo mé.